To, gusku raawa tən kə kaakaska, amman da su dayi nye aaman guuma be mii kaakasku da bara da cimu da aashirr ja naa kutli ja da bari ja tamke mii ja dlamau ii kunu bəlan, ko da aa bara daguidau da dəru bəlani in dai naa maakon naa kunu ƙoƙari maaka gusku gu ya naa maakau, naa ƙoƙari nye ruwai na dlama rumai naa maaki gaaɗa naa cimi aashirr naa maamaga. Mpi zəba kutli ci, dagwda tamke se ka ba dagwda bin naa be ko dlami naa atu bai. To, kak kadi təku kaa bi nən daama se ka maaku, ka maakən gaaɗa ko raakənyi naa ci naa maamu ci be mii kma dlama ampani naa atu. Gususku duniya dlamən gaara be atu dlamu, duuniya mu zaaman məstən gara, zaaman gusku dlamən gara təto. Waaci neera gumu vaɗa a tək dii ci bəƙaata ci amma gusku kaa tək naa danamak aa sərrən neera gumu vaɗ gu, to dolle ka maaki gaaɗa ka ni ka dlama ampani naa atu kaakasku ye da bari ci. Don ka mbasu naaci ka maaki bai ko ba biinən to boone a kəma ci naa ci nəa nən mii ka tare naa aci amman kaa maakau, kaa ƙoƙari dai kaakas ku da bari kuma nda təka maakau ii kunu kaakasku da bari ja, kaakasku da daama nda cimi ashirə kunma ja maakon kaakas ku ye da bari ja to nda ƙoƙari rawi gu naa maamu gu, be nda dlamən nda maaki, tawanke nda təka ƙoƙaru gaaɗa nda basu sam bai. Ka mbasən gususku kasa naa boone ci da mbasu bin gum ka sa boonebai gaaɗo rayumau so atu be aa canji aa təka palta, duuniya aa palta parnak maaci be arraha, tamke mii ka zəgau amman gususku ci nar amii ci ko dubu gumu vaɗ ko danamak vaɗ kaji asək ka kakəra yi naa atu ii leda, leda bak getak gara aa mayi diici atu, to shi yasa ja roƙo kaakasku da bari. Dək dəvu mii ja maakau kaakasku do bareja nən dəvu kə bəlan, dəvu mi aa ɗayi naa ja kə bəlan bin ko ja maakusku da bara bai amman mii bəlan nən kaakasku da bare ja ja dlamu ampani naa atu sana'a nda tambau, tawanki nda ɗəbəɗ gu gaaɗa nda dlami gaaɗa nda cimi aashirr, biwu rro ka maaki bin kaa bi gara bai. <noise> Nda təka ƙokari maakau, kuma ndanci dasuye harr kaakasku da ɗaami harr kaabi aaman guuma, gazbərr yuwan guji naa ciye nən, kaakasku da bare ci be mi kaa cima du aashirr ci da bari ci bəlan, ciye ka dlami naa ci nən, amman kaakasku aa baru da dəvu bəlan nən ma roƙa da bari ja amman da dəvu bəlan binən kaakasku da bare nən bai kaakasku da cime ja aashirr. Naa roko kaakasku aa ri gəri naa təka maakau kam sanaa taman ke ja təka tambau, ka dlamu sun ka dlami sau dək ka təko məstau gaaɗa kabi kə cima aashirr ci. Mbasu gususku nda mbasu wam bai, ka dlam ka məɗlu sun ka məɗu sun ka masu sun ka məɗu sun ka təka paltau dək gaaɗu ka cimu du aashirn. Nda ƙoƙari maakau kami kaakasku baru du naa rabo mii nda bi dugu nən se kai ki kaakasku da bari du dasu nda ye aaman guumo nən, kaakasku bari naa kə cima aashirr be kaa dlamau naa yanda kaa ɗəga naa ra kan ci naa atu. Amman gusku ka ramu maa ka mbashi naa ci nən to pa ka zaji lokaci tənu ka zəga be mii ka dlamo bai iiɗa gara, amman nən aa roƙo gu dari məgənyi, aci naa aɗa gəri dai ki tausayi nən mii aci ləma ci gaaɗau kuma ja roƙo gu dari gəri kuma lakutu tamanke aa bari jan da bari jada bəlan naa maakau amman da dəuu bəlan bin kaa kasku da bare ja bai dasu aaman guuma da ka dlami be bəlan ka dlami naa ci maarən iiɗa be mii ci naa atu gu. Dəvu bəlan nən kaakasku da bare ja amman kaakasku ɗamuu dəvu mii aa ni di ja ampani kə bəlan bi nən jarokokaa kasku ku da bara bai amman bəlan nən kaakasku da bwe ja. Dasu aaman guuma ko ja ko kutli ja, ka dlamu naa ci be, ka ni kapa ka cima naa ashirr ii ɗagai naa aashirr kamanca ci kaa bari di iyaye ci, kaa bari di iyaye ɗagai dama ka taimakaaci du naa atu to shine ja roko kaakasku dasu dai harr kabe lokaci tən gu nən kaakasku da bari bi dlama mi dəvu bəlan nən kaakasku da dəgi naa atu amman mi bəlan bin ja roƙo kaakasku da ɗaga ja naa atu bai <noise>